<noise> Jélⱥ re ýn jmí’ re lɇ re jmⱥⱥ ra ere tⱥⱥ’ ra ï köö ‘ñǿ kieera o kö, o köo ere sý’ jná dsa ere tⱥⱥ’ ra köö ï kö’, ‘náa’ ere nǿrá ‘náa’ ere tⱥⱥ’ ra dxǿ, náa’ ere jñǿǿra dxǿ ná’ xa köö mý jóoó e ná’ re dxⱥⱥra dxǿ köö mý ´mo kö’ jé jiä’ retýna elanún ere tⱥⱥ’ ra dxǿ <noise> lɇ ï ‘ñǿ jo, la’ re lɇ ‘ná’ re jmⱥⱥra jötu re ká’a’ na ï kieera jö kiä’ jmyy re jmⱥⱥra edxǿ <noise> lɇ ela nún ekú tóó’ ï dxǿ köö ‘nǿ kieera.